Эйе ырыуҙарҙың тамғаларын бар икәнен беләм ә конкрет ниндәй тамға бар икәнен уныһын әйтә алмайым

Тәбиғәт ҡомартҡыһына әгәр ҙә Шүлгәнташ инһә, Шүлгәнташты иҫләйем, ээ шунан шулай уҡ Салауат мәмерйәһе, ну мәмерйәләрҙе күберәк иҫләйем инде ҡалғандарын әйтә алмайым

Тәжрибә лә кәрәк һәм белем дә кәрәк инде, икеһе лә бер-береһен туплап тора, береһен генә йыйып икенсеһе булмаһа, барыбер йәшәүе ҡыйыныраҡ була инде

Мин сит ил киноларын, сериалдарын ҡарарға яратам, сөнки уларҙың сюжеты ла ҡыҙығыраҡ матурыраҡ төшөрөлгән, спец эффектар ҙа матур шуға улар нығыраҡ оҡшай.

Тормошта иң мөһимен әле нимә икәнен әйтә алмайым, бәлки ул йәшкә етмәгәнемдер аҙаҡтан уҡ олоғайғас бәлки әйтермен, бәлки мөхәббәттер

Шифалы үләндәргә килгәндә мәтрүшкәне иң беренсе күҙ алдына килтерәм, сөнки уның менән сәй эсеп, ауырыған саҡтарҙы еңел үткәреп була инде

Технологиялар иң беренсе водителдәрҙең эшен юғалтыр тип уйлайым сөнки улар автоматик рәүештә йөрөй башлаһар кешегә ҡарағанда һәйбәтерәк йөрөтә башлайҙар инде

Ээ вот уртаҡ әйтеүе ҡыйын, сөнки һәр халыҡтың үҙ менталитеты, улар ныҡ айырыла, әлеге ваҡытта теге тел, ниндәйҙер уртаҡ һүҙҙәр генә уларҙы берләштереп тора

Иң оҡшаған урын ул Салауат Юлаев һәйкәле эргәһендә әммә әлеге ваҡытта уны ремонтҡа яптылар шуға ла ээ күңелде был ҡырып тора инде

Эйе э өлкәнде лә тыңла, кесене лә тыңла тигән башҡорт мәҡәле бар бит инде, өлкәндәрҙең тәжрибәһе шуға ла уларҙы тыңлап өйрәнергә кәрәк

Эйе танышмын бәләкәй саҡта үҙем дә көрәшкән бар, әлеге ваҡытта ҡайһы берҙә һабантуйҙарҙа ғына ҡарайым был байрамды һәм айырым спорт икәнен дә беләм

Әлхәмдулилләһ, Аллаға шөкөр тип әйтәйем инде, бөтәһе лә яҡшы, үҙегеҙҙең хәлдәрегеҙ нисек?

Идеальды әйтеүе ҡыйын, сөнки төрлө ваҡытта төрлөсә, ҡайһы бер ваҡытта ятып ял ғына итке килә, ҡайһы берендә актив нимә менәндер шөғөлләнге килә, ҡайһы берендә ғаилә менән ҡайҙалыр барып йөрөргө килә

Мин ун биш йылдан артыҡ бәлки телевизор ҡарамайым шуға ла БСТ каналын да әллә ни ҡараған юҡ

Радионы машинала Юлдаш радиоһын тыңлайым һәм дә бына телеграмда хәҙер ней әә Ашҡаҙарҙы тыңлап була, шуныһын шуны ла ҡайһы берҙә тыңлап алам инде

Эйе уның Емеш тураһындағы ээ нейен, романын, бәләкәй саҡта ныҡ итеп яратып уҡыным, башҡа нейҙәре менән әллә ни таныш түгелмен

Әә ғаиләбеҙҙә беҙ мосолман булараҡ шул мосолман йолаларын шул теге ҡорбан салыу, ураҙа тотоу шуларҙы һаҡлап киләбеҙ

Өй эштәре менән булам, өй йыйыштырам, магазинға барып киләм

Башта ҡыҙ һорарға киләләр, никах көнөн билдәләйҙәр, никах үткәрәләр

Шүлгәнташ мәмерйәһе, Ғәҙелша шарлауығы, Торатау

Йөрөйөм яңы премьера булһа ҡалдырмаҫҡа тырышабыҙ барабыҙ

Юҡ шөғөлләнгәнем булманы, элек йүгерә торған инем йәш саҡта алыҫ дистанцияға

Хәҙер it-срециалист бик модный инде

Элекке халыҡ шағирҙары, халыҡ яҙыусылары барыһын да беләбеҙ инде, тик һуңғы ваҡытта ғына улар күбәйеп киттеләр

Йәй менән көҙ инде , йәй көнө йылы, ҡояшлы, рәхәт только эҫе булмаһа

Мәжит Ғафури, Мостай Кәрим, Сәйфи Ҡудаш, Рәшит Ниғмәти

Байрамдарҙа өйҙә ултырабыҙ, сығып йөрөгән юҡ инде, һабантуйға барып киләбеҙ, шулар ғына

Ҡыҙ урлау, беҙҙең өйҙөң йәме, Үлмәҫбай мажаралары

Походҡа барған урында сүп ташламаҫҡа, шул инде беҙҙең өҫтәүен нимә, мөмкин булһа мусорҙы ла айырым йыйыр инек, пластикты айырым, ҡағыҙҙы айырым, быяланы айырым

Ете ҡат үлсә, бер ҡат киҫ

Башҡорт энциклопедияһы порталы, ете томлыҡ энциклопедияны индергәндәр, гәзит-журналдарҙың сайттары, Ағиҙел журналы, Башҡортостан ҡыҙы, Башҡортостан гәзите, Йәшлек гәзите, социаль селтәрҙәрҙә ҡыҙыҡлы топономика, ыласын төркөмдәре, аудио китаптар башҡортса

Һәр ваҡыт алға

Мин ҙур булмаған төркөмдәрҙә ял итергә яратам

Башҡорт телендә өс иң ҙур диалект бар ул диалекттар үҙҙәре лә һөйләштәргә бүленә

Салауат Юлаев һәйкәле, Салауат баҡсаһы

Эйе беләм

Карусель каналы арлы-бирле булһа ла башҡортса мультфильмдар күрһәтһен инде, шунда башҡорт телен һаҡлап булыр ине, балалар көнө буйы ҡарап ултыралар телдәре русса асыла, россия каналы эшләй бит башҡорт телендә лә эшләй, рус телендә лә, башҡа телдәрҙә лә регионына ҡарап

Эйе барып ҡатнашып йөрөп ҡайтабыҙ

Юҡ, беҙҙә ундай байрамды билдәләгән юҡ, ундай байрам икәнен беләбеҙ, төрки халыҡтары көн менән төн тигеҙләшкән көндә билдәләй

Барыһын да күҙәтеп барабыҙ, барыһы ла ҡыҙыҡлы.

Башҡорт халҡының милли геройы, азатлыҡ өсөн көрәшкән, шағир-импровизатор

Мәтрүшкә, йөҙ төймә, юл япрағы, әрем, дегәнәк

Эйе, музейҙар тигәндә бергә барып күрҙек

Әллә инде уны уйлағаным да юҡ

Эйе ҡымыҙ бик файҙалы үҫемлек, тарихи яҡтан беләбеҙ Чехов, Толстой дауаланырға килгәндәр ҡымыҙ эсеп

Барыһы ла оҡшаны

Али Карнай беҙ ҡайтырбыҙ